Një veçori unike e elefantëve është aftësia e tyre për të komunikuar në distanca të mëdha duke përdorur infrasone, valë zanore me frekuencë të ulët që mund të udhëtojnë për shumë kilometra përmes tokës.